A ni kuu ina lo lujua nda janayɨkɨi te nda nanijna'ai, a jnu ña'a te nda ñe'e lijnijna'ai, te lujua nda nanijna'ai ɨ́ɨ́n lugari, a jnu ni ka jinii ñaña, te lujua nda janayɨkɨi te nda nanijna'ai, te nda xijoña'ai, taka ye naá kuu lo kuu taka nka chitií yuku ah, ya a xi ndeei kurrali chiva, ndeei kurrali chikaxi, nda ndeei ve'e, te ye naá lo lujua kikuitai janayɨkɨi modo ye na najanajna'ai.